<hesitation> Kolotsain'i Italia, isan'ny mampiavaka an'i Italia de ny fahaizandry zareo mahandro an'ireny karazana mofo ohatra hoe pizza, any Italia isan-taona dia misy ny antsoina hoe festival de pizza izany hoe misy pizza marobe eny amin'ny lalana eny ah azo hoanina maimaimpoana.